Ane achame piik kokakanyit kei piik amu ng'omii konyi ketesetai, nepo aeng', achame piik kokakiai kasit, ng'eyai kasit kenyoru kit tukuk tukul chekimache, nepo somok, achame kalyet, komii kalyet kokararan emet, nepo somok, achame ketoret kei, ketoret kei ketesetai eng' pandap tai.